Xa sog'ligimga e'tibor berishga qaror qildim va to'g'ri ovqatlanishni ham o'zimga odat qilib oldim agar birga shug'illanishni xohlasang sanga kunlik tartibimni <hesitation> tashab berishim mumkin va birgalikda zalga borishimiz mumkin.